Buéno̱, rí niꞌjña, <hesitation> rígá najmaa má mangaa, najmúú tsú gu̱ꞌju̱ i̱tháa̱n má ríꞌkhui̱, i̱tháa̱n má nángí ejmúu̱ xí numuu rí nájngáá rá, nángí ini̱xtígúu̱le tsu̱wuu̱n numuu rí mbijua̱ tsu̱wuu̱n ikhii̱n rá, a̱ꞌkhui̱ rí ndayóo̱ꞌ nángí, i̱tháa̱n najmúú tsú gu̱ꞌju̱, kexú xa̱bekha numuu ra̱mbíjua̱ má tsu̱wuu̱n xi, ikhaa jngóó, na̱nguá má phú ejmúu̱ mba̱yu̱u̱ꞌ wéñuuꞌ rí ikhii̱n kexú gu̱ꞌju̱.